Ekihinzi, omuntu bwakuba akwasirwe ekihinzi, ekyokubanza te otakufuka munno habwokuba ekihinzi tekyenderakiimu enkintu ekikutweta ekikutweta okufukirwa. No mara, nossobora kusoroma ebintu nke ebi- ebi- ebiikoora koora ne'bintu ebikusobora kuyamba kwigura enyindo okabichumba hamu. Then omuntu okamuchumikira hakarugwamu ebyo ebihinzi na- nakozessa omwiika ogukuruga omu- omu- omubikorakora ebyo' byo soromere, ebihinzi byona bika kora ki, bikasumuruka.